Fomba fampiasana aspiratera ndreka an, mahomby amin'ny resaka efi-tragno an, izy iny monkony an rah misy tahony izy iny de an afaka asofoka ambanina raha akany presque zany ambanina raha de afaka isofohany aby si, De izy iny mandeha courant de anao am'zegny rehefa hanadio ananjy iny de asofokanao ambany amin'ny zegny tianao tokony hadio akany izy an hitroka loto jiabijiaby zegny ambany akany io de soahanao izy avekeo de asatokanao koa prizy an de asofokanao koa izy amin'ny party zegny tianao hisofohany.